Вақте ки ман ба калимаи шубҳа фикр мекунам, эҳсоси номуайянӣ ва нооромӣ ба ёдам меояд. Шубҳа вақте пайдо мешавад, ки инсон ба худ ё ба ҳолат боварӣ надорад. Он метавонад қароргириро душвор созад ва фикрро парешон кунад. Аммо баъзан шубҳа моро водор мекунад, ки амиқтар фикр кунем ва эҳтиёткор бошем.